Maanna ki iʃ kə. God de dano, got haŋg maanna bin iba gi ɓiri iʃ kə raba ŋgal gude. Ŋgal domiŋgo de tabo. Ti iŋg, foot ge de ne got da oho miʃakil iŋg. Yene inaa, in yola alaŋg ɲidan. Got woltifo do wala tiɲ le le wala tiɲ maane. Walaa ŋgar bata tosege. Gola min, wala daka mona ha, kii iiʃ kə got ga tabu. Oho nduyi ŋgali dene ɟaga, neen dub dan tine. Haa got duto ohowo, piyol haŋg naa, ti iiji ney nen, ya paside, yoɲaŋg koola. Mar ɟəŋg gə koola, god də god marda, god biniinen. Teyaa, aduyoŋg koolo, wo telnen. Wala tiɲi toŋgo fursaba, toŋg deefe, wala tiɲi toŋg fudsuga, toŋg zidka. Ayi garba tariɲa, diyol hamana ta aafən, ka tuuzeɲa, yoloŋg nə aafən kə osiɲa. Yen tara nɟarako, ɗaŋg yohel bad ɟidiŋg nəŋg, kaʃarad gina. Tabaa nan tur oseɲ, tatuze, garbata caalina maafi. Haaruna nandal, maana haban ɗi. Kiri rabaw got pende tabu, ribala nduyi tene.

Kəri ge, humum ge, zobob ge nan ti iji neen. Yol han na bad ge nən, tewele deb tilgiɲ, yatu oseɲ rot. Yaandal, iri de got te tabu, ohoŋg ndiji di kuriɟ. Liŋg ko, toŋg naa ba, tə nafaa koy, ultara gar tara, efen de tabu, rigido miʃakili wo miʃakiliɲin. Təri rizik kuɗic, ile yolam mə tarkiɲa, yum de iiŋg daana, deliyiwo oro oseɲa. Kərii o oseɲa, naan maanna got fende een tene. Tigod diɓiri gaani ohoŋg riida ohoŋg miʃaakil gidaa. In git riimi, toŋg naaba, woh naŋgə kə tə naaba niinen, erfen naan nee.